Ngame mwene poku kala kwandje omuntu ngwiya ha vulu oku dhana uunyandwa uufupi ndishi. onkene ngele owaadha ndaahena shoka tandi ningi. ondi hole. tandi kutha omuntu, tandi kutha uunona. tatu kala tatu ningi uunyangwa wetu. tatu ningi iinima iiyolithi. oto adha tatu ningi omakenyauko. Ngaashi nee paife ngeyi otuna otuna omapandja gopaungomba ndishi hono aantu hatu tula iinima yetu. iinima nee mbyono iiyolithi ngaashi ngame. aluhe shampa ashike waadha ndele kandina shoka tandi ningi. ohandi kutha ethimbo. etandiyi ko tik tok te tameke te ningi uunyandwa uufupi. ngame tandi wu gandja nee mombepo. tau mbwalangandja tau kala nee mombepo wwa mbwalangandja. aantu taya tala nee. aantu taya yolo. aantu taya mono nee kutya oh nani aina aina oh- aina totu ylitha maan. Aina maan. oshinima oshaanawa nayi. Nando ondina uudhigu komutima ndele tandi tameke okuya muunyandwa wandje mono ndele tandi tala sho aantu taya taya lombwelendje mono. ohandi uvu nawa. Nando opaife ndeyi ano ngele okwa tiwa esiku alihe owala itandii longo sha. otandi indile ndi pewe oo data no tik tok molwaashoka Aluhe ethimbo lyandje ndyono ngame kandiina shoka tandi ningi ohandi kambadhala oku ninga iinima iiyolitha. Okutya opehala nda yapo kaashipo nale. okutya aantu ondiya shi. aluhe ondina oku kambadhala ngaa ndi yolithe aantu ngame ndiya nyanyudhe molwaashoka shoka osho oshinima shandje ndeshi pewa. uunongo wandje lela uunongo wandje okuza kevalo. woku ninga iinima iiyolitha. oshinma shimwe handi shi nyanyukilwa noomkondo sho ohashi etelendje ombili.